Pus kauk ndeu mas kauk ni pep lanu'u rapu kua ndaseil ndaseil tsei ja limiñ kauk ni pep lanu'u katat ndeu mas ngja bumjei ljaung rapu pu kauk lapajau pus sau bupje li kute y rama lu'uau pu kunep pero ndajap ya después kuni nan'ia kujupu kauk ya nunu ya kuma limiñ kua lataung rapu par kua napu kani ndaseil tsei y luego colgate maiñ kua lataung pus lanu'u kiajai chu si ya limiñ ya maiñ ya ya kua manaju'u nake se kanje maiñ pus mas mas kua manaju'u pus baxiñi'iu e ndateu lembe ya lembe ya kua manaseil re tsei pus kiajai ngjai ndeu mas ni pep limiñ chu' kiajai ya limiñ ya, ya kua lataung pus ya, ya kua manake y maiñ ya se ni kua manaseil tsei pues lijiaiñ kale bakja y maiñ ngja kua mani lun'eiñ ntsei ya pur jai kijiaung lumei pus lembu kua lun'eiñ ni pep mbajau.